Oho, ͻnntͻ asomu koraa dɛ sika a esikafo nya no wͻ hͻn edwuma mu no, no do bɛtsew, osiandɛ ͻyɛ edwuma na wͻyɛ nna wonya dɛm akatua no. Ntsi hͻn mbͻdzembͻ nna orutua hͻn kaw dɛm. Ntsi sɛ obiara so pɛ dɛ onya sika tse dɛ esikafo a, ͻwͻ dɛ ͻno so yer noho na ͻyɛ edwumadzen dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a n'akatua no bɛyɛ kɛse na ͻno so ͻbɛdan sikanyi no bi.